Përeparasiyoŋ bënim añaţ, përeparasiyoŋ bënim añaţ. Unú kayar bënimu nemaŋ kënţas ngënkaru wala ngëmota bí mënyá wun bënţas <hesitation> piyá pëyar bënim ná depáas dí bundoodí pëmaŋ pëyar bënim. Anamband nëkëy kunkun unkëy manjakú, nëndoŋ ngël akëma ngëmbá. Áa uler pëntul kandí imband intab, inkaka inţíji indepáas ilole ngun kak kanjeeji ngënkaru ngëmpëni tee untab. Këpëreparir pëwel uyët uwalo umpí uwí kafiŋa wí pëñak këñakan ţí belay namaño kaneejëni wí, baloŋ já bunjeej use uloŋ <hesitation> untambur. Ngënko ngëncumal mëndika purir pënbá bupín ngul. Depáas bënim pelëk, depáas bënim pelëk. Përeparasiyoŋ bíkí doo wí kay mom, uncáam iyí pënayi pur pëlúuwir ibas, ibas ní inţúuwari, këyar iliroŋ injúŋarani, ibol yaŋ bëliyëng ací përeparasiyoŋ bënim. Á tee unú pëmpëni bënim, banţoŋ kambandí këwël bëkël bandeela bandeela bayok, këwël bëkël mëlik dáan, bëtíman baloŋ katíis. Uwí kawun kapurir pënteen bí bukënţíis bí këlukër bëkël umpáas uwala kënjeejar bëkël ukáar uwala lukër bëkël mota bí bunkëmaŋ bí pënţíis waw. Baloŋ njá injeej ibáas itëb buka ţun kaloŋ dí dúuţ kímeekí bëlisir pur bënú kawët pëmbisará bañaan. Kaloŋ kancí kí dekorasiyoŋ pur fúural bañaan katay inţúuwari kasif tabël kasif bëlej kadekorir, dekorir mëwín kënjá otel. Bañaan katay bëliyëng fúural kanjund. Bañaan kanonţáa uler wí fúural bá wí, bañaan kankëmb bagas bëmënţ bun. <hesitation> kabas dekorasiyoŋ bayënţ kanţúnkar kël dul bañaan katayësa kar ñaan nëmaŋ umitirul.